هلا سارة اذا سمعتي هاي الرسالة فانا <hesitation> ابيج تكونين معاي عل الغدا الغدا اليوم انا ناطرتج في المطعم الي صوب بيتنا فلا تنسين اوكي تعالي اليوم على الغدا